א עסן וואס כ'האב ליב און ס'זייער טייער איז א שעיק. ס'דא אסאך שעיקס וואס זענען זייער טייער אבער כ'האב עס נאכאלץ זייער ליב. ס'איז אויך דא די גוטע פלייש וואס כ'האב ליב צו עסן און זיי זענען עכט נישט ביליג.